Oime seiru ndie roe mbae oyoipeyave se aeniitako jare jaeta supe neiroseve kuae yayapovaere mbaeti ipora esa yandeko mopetirami yaiko jaema ngaraako ipora yaiko